Sun pa propi vaire brau a fe la treccia, ma cuai volte l'ai fala a mia fìa che che a i pias, përché al a i cavei lunch, ënvece mi l'ai pa i cavei, cioè praticament pa dë cavei, cuindi fazu pa le trecce e mia fumna ënvece al a i cavei propi curt e cuindi a s'fa pa le trecce e cuindi su pa bun a feie